ഇതലിദ ബോജന സമ്സുഥി ബാരി രുഛി നൈസര്ഗിക। പദര്ത ബുക്ക വൈവേദ്ദിത മയ അദിപുന്ദു പസ്ത। പിജ്ജ ബകേര്യ് ഇതേമ്സ് ബുക്ക മേദിതേരിഅന് അഹര। പദ്ദതി ബുക്ക ജൈവിക അദിപുന ഹിത്തു ഏന്നേ ഹന്നു। തര്കരി സമുദ്ര അഹര ഉപ്യോഗ മല്പേരേ അവലന്। ഛനേ പസ്ത പിജ്ജ <hesitation> സേഅഫൂദ് ഫ്രേശ്। വേഗേതബ്ലേസ്, ദൈര്യ് പ്രോദുച്ത്സ്, ബുക്ക നപോലി। ഉപുര ജനപ്രിയ അദിപുന്ദു അവലു സേഅഫൂദ്। ഛിച്കേന്സ് ഉപുര ജസ്തി ഇപുദു ഭുക്ക വൈനല।